<hesitation> Fomba famokarana trompetra feo ndraiky ai <hesitation> trompetra manko tsofigna ai tsofigna am' vava de io zegny ai arakaraka an'le <hesitation> force anao mitsotro ananjy igny ai le feo miboaka avy akao raha ohatra hoe mafimafy zegny le <hesitation> fitsokanao ananjy ai de <hesitation> mafimafy le feo miboaka a- avy aka fa raha ohatra hoe <hesitation> môramôra le fitsôfanao ananjy ai de <hesitation> môramôra koa le feo miboaka avy aka.